Yo'nalishni rejalashtirib xarita va kompas tayyorlardim orqa haltamga suv o'tkazmaydigan kiyimlar qulay poyabzal oziq ovqat suv va birinchi yordam qutisini joylardim chiroq pichoq va o't yoqish vositalarini olardim o'rmon xavfsizligi bo'yicha bilimlarni oshirardim hayvonlar va o'simlik haqida ma'lumot yig'ib chiqardim sayohatim haqida yaqinlarimga xabar berib aloqada bo'lish uchun telefon yoki radio olib ketadim.